L’invençion ciù reçente e ciù importante mi a me pâ quella de l’iPhone, perché a ne mette in communicaçion con tutto o mondo inte un momento.

Me piggio do paracetamölo e me beivo do læte cado con l’amê e vaggo in letto.

Sciô mego eh giamiño à paî e cöse se porrieiva fâ?